Laha zaho aloha ny mpanday sambon-danitsy io, ka nitavela tamy zana-bolana teny, gny raha mba nandaniako fotoa, manisaky kintana zaho de manenty any volana igny, de manenty any tany toy: ah tany toy bleu bleu! Ah soa ambany tany eny zao!